أفظل إنه أبدأ يومي بفطور صحي، ولذيذ أحب تناول -ال -الشوفان مع الحليب ،والفواكه مثل-ال- الموز، أو التوت، كما إنه استمتع بفنجان قهوة أو شاي في الصباح، وهذا النوع من الفطور يعطيني طاقة يدفعني للاستمرار خلال اليوم ، لما آكل فطور جيد أشعر أنني جاهز لمواجهة أى -تحد-.